Zero, roe, efatra, enina, valo, fôlo, roa mby fôlo, efatra amby fôlo, enina ambin'ny fôlo, valo amby fôlo, rôpôlo, roe amby rôpôlo, efatra amby rôpôlo.